Mahasua na'i na mata'i lodi lokai malahu lumei pai akuse heke'e iteha sayane lae tuka hela la'i i uuuuu tuniyai eho na isaka matuka olasea de tuka mauwanai teluk ke sikaite'i sikaiti simelawani de moho si sayane iteh na ite'ye masayane teu sile'e na si hoho'e tede sitai i si sekola ho tei kailatu tutuka loke aupone moa me teu si ina'u inau u uwe u matuwasi na nuakama sukure pai teu si sihoho'e meke ma aune sidue ane ane sederhana me eho'o sepuka ma hoho'e tuka ula sea de